Mappekko manuq-manuq e makkibbuwaq sereng ero manuq-manuq e lo joloq sappaq onrong makanjaq nappa lao sappaq daung-daung sibawa takke-takke ko engkana naruntuk laoni makkibbuwaq sereng napancaji mallibu ero daung-daung sibawa takke-takke pongnge nappa naonroini matuq mangerreng mattelloq nappa napancaji bola untuk anak manuq-manuq matuq